Ei kuua vle kuo mrek to e lalu thaveing dok kam punpa ogu ma look. Punpa ogu ma loot a morek. A morek langto thoul hethet o ol het he o ol to e lalu thaveing dok te "sap onguo kol a mus he korong a morek to." Kua sap oguo mrek ko i a mus to mota kerer a morek. Mota kerer a morek to he. A morek ta ngorpok mota sap ekam totok to hekim egom kmim nangko a morek tukta ngorpok ge kam ngai mot kaeknik ka vle kuo mrek kam ngai kngai to kua parem em kuo mrek koul te am proposel he. Kua vle man ma prorosel kua ngrang ngar mo vhoir o ngaiker ngata klhang dok kua go. Ko kaekrik kpis ku kim e jems mar. Kua vle kar mar ko kngai ngai ta slok a kenho mok to ko kaeknuk oguo mrek kat. Kaeknuk ngai ka vle kuo mrek, tete marot, nanga marot kua hop kol kua kom kua punpa ogu poturvik. Punpa ngai lalaim o ngaining ngaiku ma block. Lam o ngaining ngaiki mo turvik ngai to ko kat kaiknik. Ko kaiknik pis kuo mrek kua vle kam ngai kngai. Kua vavle kua mrek kam ngai kngai to kua pat kmol te ma prorosel. Kua punpa te ma prorosel pis mongi man ma proroselngota momohi kam ngai kngai kua grang ngar mo vhoi ngata klang dok. Ngata grang dok mo msok kua klnag ngar. Ngota vavle kmomohi kottok kngai to parem kaeknuk oguo mrek. Kua parem mar kottok kaiknuk oguo mrek konnit a kenho a kenho ka mmok konnit kam ngai to slok to a kenho ta mmok. A kenho ta mmok kam ngai kngai kanmok kam kakou. Kanmokkam kakou to o ngainingol ngat kaeti. O ngainingol ngat kaetit to ngan o ngainingol ngat kaeti to o papat ngat kaem dok oguo ma hep te nmo ngor kaeharom ani kain ngaiha to. Konnit kpapat kam ngai, kngai to kua hop marot kua pat he. Ngmo ngora ngai ngora hop knonho o morek. Ngora nonho o morek he korrong tang na ko ngam koul kering kua lot kam hethet kuaro ol. Kua hopku kua kol kua mus, kua ngai kam kta sekim o morek ngu kim kua lot. Kua ngai kogu kua vokom a morek kar kles ko ngata heter kuaro ol ku ma loot he. Kua hopku rekam korong a morek orom kua mus. A morek tngor pok. Kua sap eakm a morek kles rekam kpom a morek ka sie ngang va a morek kles ngat ngorpok parem dok to klo kat kpom tang e. Ko kaeknuk, kua parem o morek ngata ngorpok nang ku kaeknik oguo mrek. kaiknik ka vle kuo mrek kam ngai kngai ta vlemas. Ta vlemas to kua ngaigu mye kua ngai korrop kaiknuk, kvarkia ngaigun mnam kua rek to konnit. Ko konnit klokta mnor ma nieto ta pis ma segern to endo, ko konnit kua kiengei he.